Nama yó ta kua hó ho nama na kuchó na nró namo, hó da honama na kucho na nró veeó, ho nama na kuchó na xhichío, naxhicho yó ta kucho nama xantami, na nro damo yó ho nama kuan a nama kuxhí, ta mana kuan jan ta ku kuchotaoña na ta tendre nráo, ha tataví dinio tá a nrami ni nrató, ta najan ta ku kuchoña na naketo mió, ta ho o on. na nro veeó yó, ta ho najan ná kucho na nro ini veeó ta ho o on. ko xan tamia.